بختار اشتغل ايوم واحد في الاسبوع لمدة خمسطعش ساعة صحيح بكون متعب لكن انتاجيتي بتكون احسن لانه بكون عندي وقت فراغ كافي لتحضير الشغل. والراحة والنوم وبخلص كل شغلي في يوم واحد فكرة ممتازة بالنسبة لي